Fijo diwugo, mi waawaa diwuki jutki, eki torra am so sey, mi yidaaki. eki wodi bone. ko ngewaa koyngal maa, koo junngo maa, koo piya hoore maa, nawnoɗaa.